Ki ne achame aame ko matundek, matundek chutok kotareti ng'iaam kotareti poorto ko- ko ngiaam ko uuu machungwek taretin ii, manyokonamin myondo akotaretin kora ko- koniin kimnatet <hesitation> kimnatet eng' poorto akomuch kotaretin kopiir myonwokik che chaang komanamin ikimitu, iyai kasiing'ung, ikiim eng' oratinwek che chang, ako muuch kora iwe akoi ole loo. ing'o manamin te kiy tukul.